Le hany hoe baka am’legioma hoe afaky atao solon’ny hany- hany baka aminay any tsisy hena zao: tsaramaso, regny voamaina regny zany e. tsaramaso, kabaro, lojy regny, refa toute voamaina zany de fa afaky atao sakafo solon’ny sakafo baka aminay any hoe tsisy hena. Nao koa afaky m- mihina hoe vary amin’anana regny maraindray regny nefa tsisy hena koa.